Me gyafo, adze a meyɛɛ yi mannyɛ ne yie. Mada adwen ho aa mehu dɛ anamɔn a nkyɛ murutu n' onnwie hɛn yie. Iyi dze akyɛpa na medze ma wo dɛ dza aba hɛn ntamu biara bɔ mbɔdzen na gyae mu ma ɔnka. Na yentum yɛntoa hɛn ne enuadɔ mu na ɔnye ɔbra pa akwantu na yɛwɔ mu no mu no.